Mirësjellja osht shumë e rëndsishme, osht ni aspekt kulturor’ edhe shoqnor’ i rëndsishëm për kulturën e afrikës jugore. Ndër tjera, feja gjithashtu e lun kogja ni rol <hesitation> t’rëndsishëm. Edhe familjet <hesitation> t’afrikës t’jugut jon shumë t’lidhuna po shkojnë në naj mledhje fetare t’paktën çdo javë.